Tu tari zom mɛ zo'e zo'e ti ba bɔna buuri buuri. Tu tari zom si'a ti bu tuunɛ dɛna ti tara mɔna sagebɔ, zom si'a ti bu tuunɛ dɛna tu tara maala borebori bii zom si'a ti bu tuunɛ dɛna tu tara ita kookoo, la zom buuri buuri asi'a kelum pa'asɛ.